Gn'anzara asagne fampenara na gne fanabeaza aminy famolavolany gne fiaramonina da voaloany eky e fanabeazany da anisany mitondra fampivoarany gn'olo anatigne firamonina zany oe gn'olo voabe, voataiza, nampenary gn'afaky manasara gne fiaramonina zany oe matoa zany e fiaramonina anakiray sara de misy olo voabe zany voataiza nampenary anatigne fiaramoniny.